To, Tuuri ɲaŋey kaŋ ayga hin ka bay kaŋ yaŋ goono iri se nduɲɲa ra, ngey no ayga ba ay ma ci araŋ se waŋ kaŋ yaŋ ayga bay. Araŋ di ir gonda: Limi, iri gonda Bulanga, iri gonda Mangoro, iri gonda Cashew, iri gonda nga neeya Zam tuuri, iri gonda Malga, iri gonda Kuubu, iri gonda nga neeya Kosay. Kosay no kaci Kosay waŋ kaŋ ga izo din te beene. Araŋ di ir gonda wadin. Sannan ir gonda Kokorbe. Kokorbe mo tuuri ɲa no kaŋ goo saajo ra. Kokorba din no kaci tuuri ɲa, afooyaŋ d'a ma kaani aga beeri, afooyaŋ mo i si beeri d'i man m'a kaani. Sannan Booma mo goono, nga mo d'a ma kaani aga hay aga ize ka. Iri gonda Deeli ɲa, araŋ bay haŋ kaŋ se ir ga ne Deeli ɲa? Waŋ kaŋ yaŋ waŋ kaŋ g'a Deeli ga hay din, i ga Deeli k'a aga. To nga kaci Deeli ɲa. Sannan kuma ir gonda Saabara. Saabara no ir ga ne ase. Saabara kaci boro kulu bay haŋ kaŋ se i ga ne Saabara. Saabara wo goono. Sannan ir gonda Karaw. Araŋ bay haŋ kaŋ se i ga ne Karaw arsilaamay? Karaw goono borey se, haŋ kaŋ se ir ga ne Karaw a goono.